आफ़न बगीचों लगावा या फेर गन्ने मेडी पे पौधा लगा वा फूला हाला। या फेर अपना बाडिया में <noise> आफ़न एक छाया दार पौधों लगा वा। तो ऊके करने एक गद्दो खोद नि पड़ेगो । गड्ढों खोद बा के बाद कई कई से यूनिये पौधा ये ढूंढ के लाओ। फैली तो आफ़न एक सप्ताह में रोज पानी डालना पड़े गौ। ओर जसा ही ऊ बड़ों हो गो तो धीरा धीरा सप्ताह के सात दन में से चार डन। धीरा-धीरा सात दन में से दो दन। <noise> एक मीना में आसा फनी डालता रो अपहाना हिसाब से। जिसे ऊ पौधों जल्दी बड़ों हो जावे। <noise>